اذا كنت حختار قوة خارقة واحدة <hesitation> لمساعدة الاخرين اعتقد اني كنت هختار الطيران، اول شي لانه هذا حلمي من وانا صغيرة، كان نفسي انه كذا اجرب شعور الطيور وكيف يكونون كذا في السما ويطيرون، <hesitation> احس انه شعور بالحرية ومرة جميل، <hesitation> ثاني شي ممكن اساعد فيه الناس انه مثلا اوصل احد مستعجل او <hesitation> اخلي <hesitation> احد كذا يجرب معاي ذا الشعور اخذه واطير فيه كذا يعني.